نختار اني نكون كوميدي على خاطر الضحك عندو قدرة مزيانة علخر في انو تحسن ملحالة النفسية متاع العباد تنقصلهم الستراس متاعهم تعمل هكا رابط بين العباد خاطر تجيب الفرحة تجيب الراحة تنسى الهموم و المشاكل متاعك دونك نجم انا نعاون العباد في انهم ينساو اللي هي قدرة مزيانة علخر